Australianii sagale ishin birria lammi tongs yedheni ishin Suun chocolatetif iyo wonn kakathethi wol kasjira governor toki baseni qusland yedheni akhii kekia kofia kekia kayethenan makhaaa suun itbaseni tokinen sagale tokinen meat faizi eee paplover azzack biscuits eghe metre chicken pangemganaa baramudhia khurtummiaf chipsia iyoo chikoroll